بتدخل علي <noise> المتصفح بتاعك وتشوف التليفون بتاعك لو اندرويد او جوجل، جوجل سواء اللي هو الآب ستور او البلاي ستور وتحاول تنزل التطبيق اللي انت عاوزه علي حسب نوع تليفونك سواء آبل بآب ستور او سواء اندرويد ببلاي ستور بيضغط بيكون الزرار ظاهر قدامك مجرد ما تضغط عليه بيتثبت.